إيوا طبعا، مرة كنت محظوظه برشا وقت لي ربحت في مسابقه مكنتش متوقع نربح فيها، شاركت هاكيك للمزاح و فجأ جاني الخبر لفرحني برشا كان جائزة كبيره نفعتني في حاجات نحب نعملها، الحظ وقتها كان في صفي و عشت لحظة سعاده، حسيت كأنو يوم خاص مليان برشا طاقه إيجابيه.